<hesitation> Agnamiko aloha, zahay aloha tsy mana aspirateur fa hitako ampesan’vazaha regny zao: izy aloha mande courant. Atsofoky amin’ny prizy eo zany filiny igny, de alefa de ohatry ny hoe fa misy raha misinto anazy zany agnatiny any angambany. De akasokasokinao am’le zay misimisy fako regny foana. De izy foana fa misinto anazy agny.